Kõgõ targõmb om iks kapp tühäs peris üleni tetäq ja sis as'aq sordi perrä kõik unikihe pandaq ja ilosahe ritta säädäq ja sis kappi tagasi nõstaq, kõik sordi perrä jaotõdult.